leikhúsanna eru nú í fullum undirbúningi enda styttist í frumsýningu Borgarleikhúsið tekst á við Ríkharð þriðja en hér í Þjóðleikhúsinu er það einræðisherrann sem ræður ríkjum ja

fæ það hlutverk að máta skóna sem

nítján hundruð þrjátíu og níu það er að í bíómyndinni einræðisherrann og hérna já það er erfitt að fara í þessa skó ég er auðvitað enginn ég er bara Siggi Sigurjóns á Íslandi og við gerum þetta á okkar hátt og ég geri á minn hátt leikhúsinu í Kaupmannahöfn á síðasta leikári

níu manna leikhópur og ekki bara leikhópur heldur koma hérna líka mikið við sögu það eru allir inni á sviðinu allan tímann og svo er

sem er að bila og mótorhjól lestin þetta er skriðdrekinn okkar þetta eru

er nefnilega mjög krefjandi stykki krefst mikils af ykkur sem standið á sviðinu ekki síst bara líkamlega er þetta mikil þrekraun

högg á æfingatímabilinu

fengið kannski svona högg sem voru ekki jafn mjúk og þau áttu að vera eitthvað svoleiðis sæti hér

fyrir eina eina meðan þau eiga sér stað og ég geri það meðal annars

með þessu hérna og gói hvað er þetta þetta er nefnilega eða hvað sagði ég áðan

kennt við þetta þessar tvær spýtur eigum við kannski að sýna eitt dæmi ef þú

sjáðu þetta og gera þetta svo með hljóðinu hvað það er miklu ég ætla að gera fastar núna eins tvö og sjáið þetta töfrar töfrar leikhússins hinn tuttugu og níu desember frumsýnir Borgarleikhúsið eitt af stórvirkjum

leikhúsbókmenntanna Ríkharð þriðja eftir William Shakespeare í nýrri aðlögun Hrafnhildar Hagalín og þýðingu Kristjáns Þórðar Hrafnssonar þar verður freistað bregða nýju ljósi á

sem myrðir og kvænist til valda þegar ég vissi það að leikhúsið ætlaði að setja upp Ríkharð þriðja þá ég vildi fá að segja

ég hafði ákveðna sýn sagan er

af einni persónu það sem hann hefur áhrif á og skemmir mest segja þessa sögu

versta mann í heimi það er brjálæðislega skemmtilegt og spennandi að kafa ofan í svona mikinn illvirkja þetta eru hugmyndir og tilfinningar sem eru blessunarlega mjög langt frá mér svona dagsdaglega þá er það bara yndislegt mér þykir ógurlega vænt um hann Ríkharð minn við skoðum sérstaklega hvað það er sem breytist í viðskiptum hans við konur það er það sem er svo áhugavert

því hann kemur alltaf breyttur út úr öllum átökum

hittir móður sína fyrir þegar hann trúlofast Elísabetu drottningu um hönd bróðurdóttur sinnar og segir haf þú ekki áhyggjur af því að ég sé búinn að drepa börnin þín

fæ nýjan niðja barna fögru dóttur þína það er þetta sem breytir honum hann kemur allur skakkur og út úr þessum viðskiptum ég leik hertogaynjuna af Jórvík móður Ríkharðs þrjú ég held að hún sé kona sem ég hef nokkurn tímann leikið hún syrgir það að hafa eignast þetta skrímsli lykillinn fyrir mig er eiginlega sem er skrítinn og skakkur hann er eitthvað í stað þess að vera tekinn í fangið og kysstur og knúsaður eins og mynd sem ég hef oft í huga þarna byrjar hans

sem verður út frá því þessi kona hennar leið er að kæla tilfinningar sínar af því að ef hún myndi hleypa þeim út þá myndi hún fjöldamorðingja og mér fannst það einkenna þær þessi kæling þegar þær töluðu um hlutina ég

að fara í þessa viku rennum og svo förum við í jólafrí þú þarft ekki að halda þér í karakter yfir jólin ég ætla ekki að gera fjölskyldu minni vinum og ættmennum nei takk ég ætla að fá að slaka á um jólin og ættmennum nei takk ég ætla að fá að slaka á um jólin